Bubo búá nyòo ulu lu ulu, bògò áni màa ɔmi fínɛ ɖi bubogbà nì ibliìbo. bùyòvoè áni màa ba kpalí ni, í na fínɛ míìnyi à màa mì kpalí elíì. bùyòvoè bùbo màa bú náa kpalí ni ɔlú èle búbo àámi búá. úni màa búá ɔmi fínɛ ɔmi fía ígbɔ ba bànià. Uklekle nì ɖí bubogbà bàáa fè se ali so ɔfɛ lèe ówó báa fò gunu bàáa tu wanìà inɛ̀ bàáa fa úni bàtú alilɔ li áyiti ízi kpíìm úni alɛ toònene blɛ̀ɛ alɛ néene úni ówó báa tu úlà ówó bà ɖó ɔwì èle úni ówò nì bɔ̀nɛ bàáa nàá nyi úni búná wɛ́ bubo <hesitation> aliɖoa lɔ so ìkpɛ̀ lèe. úni bàá ni íkàtú zòo dùhùà ani bàa yila ábua ɖɛ́ɛ́ ìgbè màa úni mù nì ùbe. U na bàni, u ne be à nàáa mù ni ù beblù màa bu ɖo ɔ̀wì èle, ígbɔ tè ú nà yifá màa ɖi bubo lɔ ú nà yifá wa ani ígbɔké ɔ̀kùɛ̀yɛ bɔ̀sì na bàni úni bàá yi hlèe so ízi èle úni bàá fà tu li áyiti. Kaɖi bù ɖòo po úni bàa nɔ ni bù ɖòo po ali kaɖi bù po ali lɔ wulé úni bàá fà tu li áyiti úni ú náa fu ɖɛ́ɛ́, ú náa zo fu ɖɛ́ɛ́ à nàáa mù ni bɔ̀sì tàa nélèe kàɖi bɔ̀sì tàa nélèe bu yi yilisi úni bo bulúnyo kaɖi á ná ɖɔ̀ bàni kaɖi ízi lɔ ná nyàà. ú nà fu so íbí tè ìbì nà wú yá ù mla kó zi ɖɔ̀ɖɔ̀ ìbì mlà blɛ̀ɛ kaɖi á ná ɖɔ báni tè ú nà tá ízi èle kíni sú kaɖi bù li áyiti bùtò tálɔ ìbì nyo koíì, à nàáa za mù ni ù ɖòo fú ɖɛ́ɛ ìbì lɔ nà zé fe ɔlɛ ɖɛ́ɛ́ kása bàáa ìgbè màa ɔwɔ mù ni bɔ̀sì ɖàa ta nélèe kása ìbì ɖàa ta nélèe kása ìbì nà zé gegle ú náa fu ɖɛ́ɛ́ kaɖi bù ɖòo búlùnyo ɖɛ́ɛ nàáa mù ni ìkpìtì le ká nyòo ányiku ówó ba kpalíà ni békù úni bàáa yili si ányi èle kíni ɛɖi ówó bo flo ɔ̀bìjo nàgbèɖi búá eni to nàanyà búá ówó be ni ŋè izíne búá ká.